Mabinanumu nina wengi nina kaka zangu, nina dada zangu. Huyo kaka nkionana nae wiki yekuvukae lakini uyo dada yangu kiya siku taonana. Kwahiyo nna wengi lakini ambao wanitembelea engi engi ni hao waidi hao.